Ah- tari ep nunuk is bhel iwakak laulau khol, inos nah ol keles i- ap ol nos kasai arimung, gong u- reh nuk pas toh baran uring nah u- tol tari bhel iwakak, mah ol nuknuk ap ol nos ap ol nuk tat ep sah nah ading ol woki ol nos kasai an mung onep sah nah misana a ding iwo't lik gong u nuknuk is- tar ap gong u moh tar, mah ol nos, nuknuk ap ol laun kasai an mung.